Ku sääl rahakoti seeh om näütüses määnegi dokument nimega, sis om hää võimalus otsiq tuud inemist näütüses sotsiaalmeediäst. <hesitation> Tõõnõ võimalus olõs kas politseile esiq edesi andaq, et nimäq saavaq või-ollaq löüdäq inemise üles, vai sis ku sa lövvät näütüses bussi päält, sis kimmähe annaq bussijuhi kätte.